Ulludu so ine holla ina yiɗi joomun takkoto ɗum, rewa e joomun kala to joomun yaha, yahdee mun. Hay jamma tawi joomun ine ɗaano, yiɗata ko lelaade sere mun. Addana ɗum geɗe maayɗe. <hesitation> Hira so ulludu wonndu takkiimi joomun, <hesitation> hira, diwa ene ɗeero, ene ngabba e dow joom, ene ngeewa.